Ny legioma <hesitation> herinandro eo izy izany ny azo tahirizina. Aveo izy manomboka lo amin'izay dia rehefa manomboka lo izy an, dia aleo tsy hohanina fa mankarary kibo fa <hesitation> atao zezika izy izany an, na raha tsy manana zaridaina ianao dia ariana moa izany fa tsy dia misy hoe azo atao amin'iny intsony.